Zá nii núu ra ni gaw’ah zyanias, orale, gëxliw ré, zyanias naa ni pues este ra’ gára, nu ra nii este rá nii máru rni rabá racknee’ah ahora si que rá zbáh gýa’gy ra cuñya’gy ni fuertias racknee tanto gáan zacku ah ni rni rabá néruu zanahory’gy, zlwá rnii rabá guen gá nany, nii rack nee ny gán zack rucku per nu rabá este, solamente ni raw raba fuertyas ré ztë’ah, este beld dób’ah, queity gend di ná beld dób par ni rnii rabá queity rtiap ni loor ni raba rdíckah ra bgúx, fuert ru rdycka bgux ni, ni ná queity guen di na’ga beld dób rnii rabá gáw’në seguidias, per este nú ra lo que es comid’e gy tchi rá-ra mndag’e gy ra, nii ni fuert rácknee liga, rána antes nú th xtiwa rýohnu nez ranch re. tchi nú th, quiety za comid dy ah per nú th gýag’e zitnee th niz’e tchi rxald rabani bzalo’h za got’e- got’e run rabá ni, rzald raba ni este zýee raba ni este, zo a nii ni rni raba este <hesitation> xký’ bix, gulá algo gulá <hesitation> xkyx bix algo zia per ni este rzáld rabá loo raba racknee ni laraba rán zack za raba.